دلوقتي ممكن أتكلم عربي اللي هي اللغة الأم اللي اتربينا بيها طبعا ودرسنا قواعدها من صغرنا فبتكلم عربي كويس وانجليزي شويه برضو كويس لأن درسناها من الصغر، درسنا الفرنساوي في الثانوي بس بيتنسي شويه، فلو حطينا اللغات اللي الواحد بيتكلم بيها كويس، الأنجليزي والعربي.